Nama yakan iho mana chi ho ti ninoma hi yo'ó nama yuchia nama tii teijio nama kajia kon ha nama nja nja nama ka'a jión nama yuchi ka'a niño ka'a niño ndaja ka'a ndondo xa'ama njandondo iko ndondo hi kixi njando i iin ini vée ho iin ndaiho naketo xhuan kio na nama yuu chia teyu yuku nama kaniyoa nama kanjioa chio kuan njanio njanio ndaka kanjichi nda'a ha xinda totondio xa'ama iyo ka nakete xa'ama ka akete yukani kuu nuu ka'a nión nama anjinua namaka yuan chi iyo njan ndoxama nga ka'a njichi inda ten yuchi uha kuu kua xoni ndondo xa'ama ndondo kanakete vée iin, vée nonjako axa'a iin niño nuu niño yata'a yuka uno ka'a xanta ka'a ka niño iin yama yu'a.